Ini me nyeneke se nnamde oro edi nynīde ufọk ñwed, nyoñde ukpep ñwed ndi, Ini oro minyeneke se nnamde, mkpo nsimade ndinam kied ke otu mme mkpo oro edi, mbra obuk pọk nsa nda nsi ekikere mfep, ke me mbra ke obukpọk nsa nnyuñ mbra mma nyoñ ndiduọk odudu, mmen ñwed nsukhọde ntie ntie suñ ñkud mme ñwed oro ñkud akpan akpan mkpin ñwed eke mi esañade enyene miñ nmen nkud nnyuñ mbo ifiok emi anamde mfine mmi amana atam edi mme mkpo oro ntra edi mme mkpo emi ami nnamde kini mi menyeneke akpan mkpo emi nnamde. Enh ke eside odo ebe efep, nsimbra mbra mkpri okpo Isọñ eke o nnyuñ mbra kpukpru oro Ini oro nyuñ nkama nkud nte kini oro menyeneke se nnamde, nda oro mmum Idem mmi nkama mbo nduọk odudu.